कंगारू..ब्लोदन छिन कि यूंका ज्वो पैथरा ख्वोटा ह्वोंदन, सि भौत ताकतवर ह्वोंदन बल। तेसे क्या ह्वोंद यूंते संतुलन बणौंण मां मदद मिलदि अर यि कखि भी लंबी फाल मारी सकदन कंगारू। ऐथरा ख्वोटा यूंका छ्वोटा ह्वोंदन। हां यूंका खाणों कि बात करदन, घास, तनि झाड़ी झूड़ी या फल फूल खे द्योंदन यि। खास बात क्या चि..ज्वो मादा कंगारू ह्वंदि, तेंका ग्योर मां यौ थेलू रौंद बण्यूं अर ते थेला मां स्या अपणां बच्चा ते खांणों खिलौंदि।